<hesitation> Fomba fandrahoana voemba ndrekany a somponinao izy a de sasanao amina rano madio a de vorahinao elaela agnatiny dimy minitra akeo de ar- arosakanao agnaty vilany madio a de ataonao rano de ataonao sira de atenginanao ambony afo de ataonao mafimafy amizegny afony iny de amizay izy mba malakilaky mangotraky de avelanao andiny raika sasany iny a de malemy zahananao isaky teteka sody ritry ragnony de ampiagna.